Raha <hesitation> mandray kabaro amina resaka fety aho na amina lanonana ankoatran'izay a, dia ny fomba fizakako dia ôtran'izao: a miarahaba antsika marobe ato tompoko a ny tegnako. Ny tegnako mitondra koragna moa tsy <hesitation> hita hoe ray aman-dreny loatra fa mbola zaza, sady tsy atao hoe zaza ihany koa fa atao hoe ray amn-dreny mi. Ka ôtran'izao a ny raha zakaiko aminareo a dia zay raha zakaiko magnaraka eo amin'izay no ataoko dia zay.